Krismas, a poats a raeh ni-ni rarau tamulam. Poaj nien a masal te ka ria tara min hatatei lehan, eru e lam rim. La rim pinapo, be lam te ka hovot o nam, be lam te kikisal a nam. Eiau ka te mangil kuru ne gon u len te ka na ien. Hahualu nu len, u hahualu nu rarau, u Easter has. Easter, mangil me goan masal has te ka ri lehan e la si rim pinapo be lam te heiheil hovot o nam tara sah a ka te boak, te lu kopis me ri tara latu ni ien i sovot, tere, tara Sunahan. Eiau u len te mangil kuru e goan, nu Bougainvile Day, mamangil se goan. Mamangil sila me goan ien, e lia hahakej e nouk eru ti-ti mat ti la bitan eri, ne, be ru te na ka ria tara mes a pinapo, na eri e hakej se ru poaj ti hiatung u ru `tara pal tariri, eiau ka te mangil kuru ne goan u len te ka na ien, a, <noise> na mes has a ka, e-e, celebrate e ria ru tara min mes a min pal. Hare ni min mes a min centre ien Papua New Guinea e kaka si mer <noise> a poaj ni hakej tariru turu len te ka na ien. <hesitation> Elia mangil se nouk u birthday tara masal, kakat se mulam, e <noise> lam e kikisal a nam tarasah, a masal te ka ria ien, e boak er u suhis u hinigal ne ru celebrate pone. E-e ru e kajen susul ur, na re hat hainpan ru tara Sunahan te kahet me nou masal, tara poaj a raeh na poaj ni tutu, te haboak e nou masal kikisal tara masal tara poaj nien. Na mes has a ka a masal, e, <noise> turu hatatei tariru te boak ua nu len ni posa tariru, eru e kikisal kurur, ru mangil er a loli, a packet loli na molmol ne ria ru tara masal han a classroom. Eiau u-u len te ka na ien, len ni posa tariru, celebrate mea ria ru len ni posa tariru. Masal hahakajen kuru er u len te ka na ien.